No sicürament no, specialment i giögh i giögh viulent, viulent a i mustu ai gagnu a cumpurtese mal, al e nen n'opera d'arte assolutamente, l'opera d'arte al e ün'autra coza, l'opera d'arte, a sun a sun le coze ën po pi ëmpurtante, ën po pi bele, i videogiochi asulutament no